Alfan wa attiʼiddil sahi bisaʼid fi tinizzinal bila albikan annas aishi fiya, masalan kan nadum hassa ke terab le filawat fi bikan aʼa jaab le shuqul jadid qine hadi jadid aʼa kitaba jadide naw hana shuqul jadid sahi biʼaddil.